Sadhuku chacharekho tokit jira sadhuku tun dhib yethee inamaa red cross fanen hinbathaa dhub ishinen wonn ishin inamaa kharkharthun dhib yethe maan yenan sadhuku tun ishin hadhaa chacharekho arma armaa ñaam yaani khanetha abakhun tumiathu hadhaa thanth kasjirjira dhib yethee dhub hadha tunen maan yenann ñaam amtan tusemee inamaa khukam dhirbur garin lafan dhee khukam abakhun samme dhekhe hadholee than ith Khana si lazima abasun sipitali ithin utalenumm iss berremsuth wolaneni